जब बात इंसान अने जानवर ने बचावण री होवे, तो नैतिक रूप सै इंसान रो बचाव ज्यादा जरूरी समझा जावज है, क्यूंकि इंसान में सोच, समझ अने समाजिक जिम्मेदारी छे। इंसान की परिवार, समाज अने भविष्य रो निर्माण करबा रो काम होवज। पर जानवर भी जीवन को अहम हिस्सा होवे, अने उँका भी संवेदना होवज।